Ny divay zay da samy mana ny tsirony gnatony samy hafa ny ananamboara azy fe arakarakin'ny maha ela azy ro mampahery azy da arakaraky ny maha ela azy koa ro maha soa azy.